oyiro oma dɛmu ɲan zɛrɛ <hesitation> a o ɛn ho dimiyan benɛ wa wee sisa-sisa a o ɛn mu besosi unpa ni waati so mu sun'anni mu sun'anni abe ɓa nucoza zɛrɛ awe vɛsi ma biye wa wee ni wazti nɛ mu a o abe yi ɓɛ a ɛnfɔrme oro ɓa nasia so si to punna o wema werobe wee hanmani ɓa to ɓa yɛrɛ ma'o mi ci a donk mu sun'anni punna mɛ tunna tomu a tonu tun'anna tomu a tonu